E speqet jan një skaj kamurrusëra, përçë si ti i pulicjar shumë herë nga ngë ke vjershin skurse qëndrojën takë e këto takë praticamenti pran dopu ngë sheh më mirë te speqi, comunque jan dei prodotti, i shkon një copë e pran sprënxa ë të buhet me vjersh. <laughs>